Idiom <hesitation> mekota mu idiom votam idiom votan na yo oyan okpoki owane dier inam or isen nu ibor ne eva me diya boyen ekein nu eva me dier idiom votan nayo moveke oho modee ma ibite movotoma iwinwo mi dowa nu ohom vota isen nu ovamu deier raka ikpoki kresedo idiom yo owei modiya do he wo odede otom okono idiom yo eyi idiom nu ivekeno oho eva medeir kroyaw nu okpoki nu ova mude inam nu ibor te nukro isen no ibote idiom yo oderima mu oyande okpoki omutobo owani dire votam kpeika iyin iyi kpoki mude isen nu inam modera oboyi ekem moya didion yo ewei nu emon wo nom wodede idiomyo me kotom idiom votam mu boyin ekein neni idiom ovotam oboyen ekein nene woabom buvivika molkpen ono ekein wo woma didiom votan iyo oboyen ekein mekota idiom votam idiom obeye eken isen nu ibor inam nu ibor moder ogu moder horhor modiya owei no omon wo no wo dede mu didiom votam aweiyena okurweiyo makpei mekwe woka omon oweivivi modiye woka mokweke wo dede modidion votan idiom ikpokiyo idiom votam uyo idiomi ikpoki mekuta.

Memeke inum emmyi diya idiom votam iyo idiom ema neni idiom oboyen ekein wono idiona emu wo odiom odi diomyo oyan iwintom odidiomyo okroderi gidi okpoki owei mogidi okpoki modi diomyo tenu odidiom yo wo oyite odede ekeinneni emowo medoko wo odede idiom votan yinu diom okpoki owei modidiom you esika ogina enam ka ogina mogbiye mude egbora mu de osisi mude igagila nu modi diom na idiom okpoki gina nuny modidiom yo oyande okpoki movoto ma- a muder isen oya ma- a nunu modiya mamu diyu okanu didi idiomyo mikwo iyo ovolom muwol wo vuol toto nu ovol bibi munol wo utom okono mu diom nu ovekenu okpoki oyadin idiom yo gina idiom ekein neni idiom oson ekein neni idiom ubuyan ekein neni idiom ekein neni iyo nu eni mediya nu eva me deri num owei nu ogidi okpoki owane didiom votam oweno oyan okpoki owan didiom vatam kre se iyo iyin idiom okpoki <hesitation> <noise>